ما أدعم أي مؤسسة خيرية؟ بس إذا بدعم مؤسسة أتمنى أدعم مؤسسة تهتم بالأيم- أيتام، لإنه حرام ما عندهم أم ولا أب، فأهم شيء في المجتمع الأطفال، والأيتام جزء من الأطفال في المجتمع، فلو بدعم جمعية بدعم جمعية تهتم بأمور الأيتام.